:Mor 'on :dhe-dih 'on :flon ybei'-dih 'de :a-a'a: 'chore deh 'di, :yee' deh :a 'ye-a no 'de 'chore, :yee' eh-: 'mor-: 'on 'bei'-: :a polo. Deh :a 'ye-a no 'de 'chore :a-a'a: 'chore 'ye-a 'dlu bo mu :yee' eh-: :a polo. :a 'ye dele: 'de 'chore, :a-a'a: 'gbu-a 'jeh :a po-a, :a 'ye 'wli-eh-dih 'bhorn :a 'ye-uh 'i gweh. :yee' deh+ me-: :mor 'mor-: 'on 'bei' :a :dhe-dih :yee' me-: :a polo. :ka :a 'ye-a no 'de :a-a'a: dih :dhe 'da :daa 'de 'do 'ye-a :gweh, :yee' me-: no polo dhih 'de yard :a :ne-a. :yee' eh :nmor-' 'i, :mor a taa dhih polo :yee' eh no-dih 'on 'mona'. :yee' 'sororn' :ne, deh :a no-a dele: 'i deh, dha :gwlor :mor on 'da dele-eh: eh-: 'yle 'o, dele-eh: eh-: 'yle 'o, deh dele:-eh: :eh 'yle-a :yee' <hesitation> an zela-a :gwluhuh', :mor :or :ne-a 'o, patience :or no-a nyor :klaba' 'do :on 'bei'-a klehkpeh 'dlu po :on 'bei' :dha :due'. :yee' :mor 'on po-uh :dha :due' :yee :a klehkpeh :a :dhe-dih, :yee' :a ;polo-ih :ka :a 'ye :a-a'a: dele-eh 'dlu bo kpa, dele-eh: :daa :eh 'yi-a 'de :ka :a 'ye-a no :a 'ye-a dele:, nyor+ :an yi-a 'de :ka 'ye-a no 'de :a 'ye-uh-a dih kpon :yee' me-: :a polo. :yee'en no <hesitation> mor-dih worn-or :dhih 'o. :mor 'on :flon ybei' dih, 'on se deh 'ble 'on 'ye no, :yee' deh+ :daa deh+ :daa me-: :a po 'cheh 'i dih :a 'bei' 'ye-ih :dou'+ bo :to. :yee' a :dhe-dih <hesitation> a 'tmo-dih deh 'jeh, a 'tmo dhih 'de a 'jeh 'nyne bo :yee eh :nmor-' 'yi. :yee' any deh, 'yi kma-deh :yee' eh se 'o :ne. Deh+ :mor :on :flon ybei-dih :mor :on se :koan: :korn :on 'ye-a no, :mor :on :taa no :yee' deh+ :a 'beh-dih :a 'ye-a polo me 'o. :yee' 'do :dhe 'on beh-dih 'on 'ye-a 'ti-dih 'do wor 'o.